Reino Unido pegua reta ko jae cinco de noviembre jaereta jaeñomai ˂hesitation˃ oyapo ˂hesitation˃ y arete erei ko jaereta omuendi ˂hesitation˃ apo tatareta jaema kurei ombopu vopu reta ivate opaete jokua teta pe yogureko va opaetei reta.